Ny karazana satroka ndreka misy karazana satroka zany misy ampiasaina amin'ny andro mfana de misy ampiasaina amin'ny andro morana de le ampiasaina amin'ny andro mafana misy ny gebageba, gebageba zany le masoandro migaingaina be iny, de gebageba ma le izy be la ravina be de sy azon'ny hafanana, sy azona masoandro sy anao anatiny akao raha ohatra ndreka anao te andeha hivoaka na hoe andeha ambanivolo lavalava i lalana de manisy kaskety anao, de raha ohatra ndeka anao te hagnano sport de manisy kepi an de rehefa le andro morana manao le satroka, chapeau de pluie reny.